اكيد مهم دراسة الرياضيات يعني حالها كحال أي مادة أساسية لان الرياضيات تدخل في كل شيء حتى في التعاملات والمعاملات اليومية فهي مهمة لازم الكل يفهم اساسياتها لكن اكيد مو لازم الكل يتخصص فيها